زما په اند، د کارونو مهال وېش جوړول ډېر مهم دي. ځکه چې ژوند بې له نظم نه لکه یو بې هدفه مزل وي. کله چې موږ د خپلو ورځنیو کارونو لپاره وخت وټاکو، دا موږ ته تمرکز، انضباط او اطمینان راکوي.